Nikahama, nikathamia sehemu mpya, ichemba marafiki vapya ni shirikana na varohokuvako leliheo uvenavyo kindokimwi. Ukameva navo kindokimwi vakuvilia kule iho hashigwa achiishiwa shiishi kwiya hashigwa fuvike kwihi na kwishi niandu vandu vashishirikiana. Wahirakinathi na fiya kufikelerie varoho vafiira fia ficha kwa ghenda nafo. Fiya vivichwa kwalekana nafo mira ukwana navaro kindo kimwe vakwelekesa. Nawe kwaliya kughire akili kwalorea kule iki na iki nama nichie sehemu mpya nisiragheichi mpya varo vyaira ichi na ichi varoho vyahira na ichi na ichi na ni findo fahirika fampendesa ruva na ipho kueke kwaghenda nafo kwashishiriana na varo na vindo vyothe vyo kwa kweri ifihiraho iho nihandu kwaerima ikaha na varoho kunaeikaha kinyume na varoho